थ्री डी प्रिंटर अ से जो पिघल चीज़ों अ तीनोंक सेकंड मुजा कही हजार वस्तु शकों बाड़े प्रिंट करें करी छपी करी रखो बड़े ज्यादा तर गर्म मसाल के अ जो थर्मोप्लास्टि पिघला करी काम करो।